زه خپله په دې باور یم چې په هیڅ صورت کې انسان باید درواغ و نه وايي. تاسو باید ورته ووایاست چې زما د ریښتیا هم ستاسو کلیزه هیره سوه. صحح دلیل ورته وړاندي کړي او که چیري هغه ملګري ستاسو واقعي دوست وي، نو بیا به هیڅ شکایت ستاسو څخه و نه کړي. اصلي ملګري پر دا کوچنیو شیانو خوا نه بدوي. یو د زړه د اخلاصه بخښه به ځيني وغواړم او خبره به هلته خلاصه کړم.